vöxtur í hagkerfinu í heild verður ekki kominn á fullan skrið fyrr en á þarnæsta ári segir aðalhagfræðingur Íslandsbanka enn ein samdráttarspáin fyrir þetta ár var birt í dag karl og kona sem eru ákærð vegna íkveikju á Selfossi þar sem tvennt lét lífið eru bæði sakhæf að mati geðlækna aðalmeðferð í málinu hófst í dag leiðir stjórnarmyndunarviðræður í Danmörku sem hefjast í fyrramálið hún er langlíklegust til að verða næsti forsætisráðherra og byrjar á að ræða við Lars

Rasmussen fráfarandi forsætisráðherra Íslendingar sofa almennt of lítið og neysla orkudrykkja hefur aukist verulega undanfarin ár samkvæmt athugunum landlæknis heilsa íbúa og lifnaðarhættir geta verið mismunandi eftir

er hægt að sjá þegar laxar með

ganga upp laxveiðiár áætlað er að tveir slíkir teljarar verði í Ísafjarðardjúpi gott kvöld hagvöxtur á

ári verður ekki mikill samkvæmt hagspá Íslandsbanka og hagkerfið verður ekki komið á fullan skrið fyrr en á þarnæsta ári stærsti áhættuþátturinn í

er þróun ferðaþjónustu segir aðalhagfræðingur bankans sem hefur einnig áhyggjur af komandi kjarasamningum þótt mannfólkið í nokkrum landshlutum leiki við sinn fingur í næstum

þessa dagana þá dregur hagspá greiningar Íslandsbanka ekki heiti sitt af því ástandi því hún heitir lægð í lofti mánaðamótin mars apríl mörkuðu að okkar mati enda á því myndarlega

uppgangsskeiði sem verið hefur í hagkerfinu og við erum núna að horfa

á samdrátt það sem eftir lifir árs spáð er núll komma sjö prósenta samdrætti á árinu það er meiri samdráttur en Seðlabankinn og Hagstofa spáðu í maí að okkar mati þá er næsta ár eiginlega frekar það sem ætti að hafa athygli bæði stjórnvalda

rauninni allra sem geta haft áhrif á hagþróun Íslandsbanki spáir þó ekki samdrætti á næsta ári heldur eitt komma níu prósenta vexti það er minni vöxtur en í spám Seðlabanka og Hagstofu vöxturinn í hagkerfinu í heild

í útflutningi fjárfestingu atvinnuveganna og öllu heila klabbinu ef ég má orða það þannig hann verður ekki kominn á á fullan skrið fyrr en á þarnæsta ári við erum að horfa á lungann úr tveimur árum til

vinna úr þessum skelli sem við höfum orðið fyrir núna stærsti áhættuþátturinn það er að segja sá þáttur sem gæti gert niðursveifluna verri er þróunin í ferðaþjónustu hversu djúpur hversu langvinnur verður þessi samdráttur bæði í framboði og í kjölfarið hvernig gengur að viðhalda

okkar orðspori sem eftirsóttum áfangastað auk þess hef ég svolitlar áhyggjur af þeim kjarasamningum sem út úr standa það var mjög mjög mikið fagnaðarefni að mínu mati og hjálpar mikið til núna hversu skynsamlegir að mörgu leyti kjarasamningar sem að kláraðir voru í vor voru en það hangir þá svolítið á því að þeir kjarasamningar springi ekki vegna þess að þeir sem eftir

eiga að semja komi með einhverjar allt aðrar og hærri kröfur núna er einfaldlega ekki svigrúm í hagkerfinu fyrir mikinn kaupmáttarauka hjá öllum í samfélaginu það verður svolítið

minnst höfðu fyrir opinberir starfsmenn eins og félagar í b s r b eiga eftir að gera kjarasamninga

ítrekað verið að spá samdrætti hefur það áhrif á

ykkar kröfur í þeim viðræðum sem nú standa yfir nei kröfugerðin

hjá ríki og sveitarfélögum

karl og kona sem eru

ákærð vegna bruna í íbúðarhúsi á Selfossi í október í fyrra eru metin sakhæf fram kom við aðalmeðferð málsins að öskur og sprengingar hefðu heyrst frá brennandi húsinu þegar lögreglu bar að karl og kona létust í eldsvoðanum aðalmeðferð í málinu hófst í Héraðsdómi Suðurlands í dag og þar er Kristín Sigurðardóttir fréttamaður já réttarhöldin

fyrstur bar vitni karlmaður á sextugsaldri sem ákærður er fyrir manndráp af ásetningi gaf skýrslu fyrir dómi í dag fram kom að hann á langan

hann sagðist lítið muna eftir atburðum en þó að hann hafi verið að fikta með eld og kveikt í

hann hafi brennt sig á læri og kastað kassanum á gólfið næsta sem hann muni hafi verið að eldur hafi logað í gardínum og eldur hafi læst sig um loftið í stofunni hann hafi þá komið sér út úr húsinu konan sem ákærð er fyrir segist hafa slökkt eldinn í

hún segir manninn hafa hótað því að kveikja í gardínum konan sem lést í brunanum hafi komið niður í stofuna og skammast í manninum fyrir að fikta með eld og kveikja í lögreglumenn sem voru með þeim fyrstu á vettvang segja fólkið hafi verið fyrir utan húsið þegar þeir komu að konan hafi æpt á manninn að hann væri morðingi lögreglumennirnir hafi heyrt öskur úr húsinu líklega kvenmannsrödd þá hafi verið sprengingar líklega vegna gufumyndunar í veggjum eldurinn hafi verið svo mikill að ekki hafi verið hægt að komast inn í húsið fram kom að maðurinn sem er sakborningur í málinu hafi

hringt í Neyðarlínuna þegar hann var kominn út úr húsinu rétt fyrir klukkan fjögur síðdegis þennan dag og að maðurinn sem lést hafi hringt í Neyðarlínuna á mjög svipuðum tíma þá kom fram að reykeitrun hafi líklega orðið manninum og konunni sem létust að aldurtila báðir sakborningar

eru talin sakhæf vitnaleiðslum lauk um leiðtoga jafnaðarmanna umboð til að mynda nýja ríkisstjórn í dag jafnaðarmenn fengu flest

þingsæti í kosningum í Danmörku í gær fjörutíu og átta af hundrað sjötíu og níu samanlagt fékk

níutíu og eitt þingsæti og getur því myndað meirihluta það er þó óvíst hvort það tekst en langlíklegast þykir að

Lars Rasmussen fráfarandi forsætisráðherra fór fyrstur á fund drottningar í morgun og svo hver leiðtoginn á fætur öðrum þar sem þeir tilkynntu drottningu

hverjum þeir treystu best til að leiða stjórnarmyndunarviðræður

þú ert nýkominn frá Danmörku þar sem þið Karl Sigtryggsson fylgdust með

flokkur hans Venstre bætti við sig

þetta skilyrði sem jafnaðarmenn

annaðhvort styðjið þig mig eða ég

upplýsingar um lýðheilsu sýna að mismunandi kvillar geta hrjáð fólk í ólíkum landshlutum neysla orkudrykkja hefur aukist á landsvísu og of margir landsmenn fá ekki nægan svefn landlæknir kynnti í dag svokallaða lýðheilsuvísa eftir heilbrigðisumdæmum með þeim er hægt að bera saman lýðheilsu eftir landshlutum og jafnvel sveitarfélögum það er mismunandi förum yfir markverðustu atriði eftir landshlutum á Vesturlandi og Vestfjörðum eru hlutfallslega flestir fullorðinna samanborið við landið í heild þar drekka framhaldsskólanemar hlutfallslega minnst áfengi en mest af orkudrykkjum á Norðurlandi ferðast fleiri fótgangandi eða á hjóli en þar segja hlutfallslega flestir framhaldsskólanemar andlega heilsu sína slæma á Austurlandi er hlutfall öryrkja lægst en notkun þunglyndislyfja mest á Suðurlandi hafa hlutfallslega fæstir framhaldsskólanemar prófað kannabis en þar er hæsta dánartíðnin vegna slysa á Suðurnesjum sofa flestir fullorðinna of lítið og hlutfallslega flestir framhaldsskólanemar hafa prófað kannabis á höfuðborgarsvæðinu er mest notað af slævandi lyfjum og svefnlyfjum

nægan svefn nei hvers vegna þrjú börn

drekk of mikið af orkudrykkjum

formaður jafnaðarmanna í Finnlandi sór í dag embættiseið sem forsætisráðherra í finnska þinginu í morgun greiddu hundrað og ellefu þingmenn atkvæði sitt en sjötíu og fjórir voru á móti nýja stjórnin hefur rúman meirihluta á þingi en hún samanstendur af fimm flokkum jafnaðarmönnum

og Sænska konur verða í meirihluta í nýju stjórninni en af nítján ráðherrum eru ellefu konur velferðar mennta og loftslagsmál eru mjög áberandi í nýja stjórnarsáttmálanum og höfuðáhersla lögð á að styrkja velferðarkerfið árleg hreinsun Elliðaánna stendur nú yfir sjálfboðaliðar á vegum Stangaveiðifélags Reykjavíkur sjá um að tína rusl á svæðinu Þórdís Arnljótsdóttir er við

árbakkann hvernig hefur

alls konar dóti í

innrásar bandamanna í Frakkland fyrir sjötíu og fimm árum var minnst í Normandí í dag Frakklandsforseti þakkaði hermönnum sem enn eru á lífi fyrir þeirra framlag en þeir eru flestir komnir langt á

bandarískar breskar og kanadískar hersveitir

á strönd Normandí klukkan fjögur í morgun

íslenskum tíma og samtímis voru fjölmennar

látnar svífa til jarðar fyrir aftan víggirðingar Þjóðverja á ströndinni svona greindi Andrés Björnsson Íslendingum frá innrásinni sjötta júní nítján hundruð

fjörutíu og fjögur á aðeins einum degi stigu um hundrað fimmtíu og sex þúsund breskir bandarískir og kanadískir hermenn á land í Normandí í Frakklandi innrás sem lagði grunn að sigri bandamanna í síðari heimsstyrjöld hennar verður ekki minnst í mörg ár til viðbótar með þeim sem tóku þátt í henni enda flestir langt komnir á

en það var gert í

Normandí í morgun russell Pickett sem særðist þrisvar á nokkrum dögum og var fluttur á sjúkrahús á Englandi en sneri alltaf aftur til félaga sinna gerði það enn einu sinni í morgun aðeins nokkur hundruð hermenn sem tóku þátt í innrásinni eru enn á lífi Tom var einn átján þúsund hermanna sem stukku í fallhlíf fyrir aftan víggirðingar Þjóðverja og endurtók leikinn í dag hann hefur stokkið af og til síðan hann hætti í hernum og því vanur maður en sagði sérstakt að lenda á sama stað og fyrir sjötíu og fimm árum

nýtt minnismerki var afhjúpað í morgun um þúsundir hermanna sem féllu þessa örfáu daga í júní með vöktunarkerfi í laxveiðiám er hægt að skoða hvern einasta fisk sem fer upp ána þannig má fylgjast með náttúrulegum stofnum og mögulegri gengd eldisfiska það eru framkvæmdir í Langadalsá í botni Ísafjarðardjúps við erum að stífla ána þetta er stífla og það kemur teljari þarna í rennuna þar sem

með teljaranum á að fylgjast með fiskgengd

eins og sá sem er kominn í fiskveg

vistast

myndband

við sjáum lýs á honum við sjáum tegundina þetta er lax en svo eru reyndar ekki bara laxar sem fara um teljarann þessari önd finnst ef til vill laxinn fá of stóran hluta

er ætlað að sannreyna forsendur áhættumats Hafrannsóknastofnunar á erfðablöndun laxastofna og

til endurmats á áhættu erfðablöndunar vegna laxeldis í fyrra veiddist einn eldislax í Laugardalsá gætuð þið séð þarna að væri úr eldi ef hann ber

er öðruvísi í laginu jafnvel brot í uggum þá

efla þekkingu á stofnunum sem fyrir eru vita meira um stofninn og að hann sé sterkur og fylgjast með hugsanlegri innkomu eldislaxa þá að veðri

heldur áfram á morgun og má einnig reikna með að sjáist víða til sólar á norðausturhluta landsins norðan gola eða kaldi en strekkingur austast og hiti á bilinu fjögur til sextán stig hlýjast sunnan og

suðvestanlands Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir hér rétt á eftir það verða ekki íþróttafréttir í kvöld vegna seinni leiks Íslands og Spánar um sæti á h m kvenna í handbolta sem haldið verður í Japan í desember leikurinn fer fram í Laugardalshöll og þar er Edda Sif Pálsdóttir já hér er ég og hér er allt að verða

á Spáni í síðustu viku og þá varð afleitur fyrri hálfleikur okkar konum að falli þær töpuðu að lokum með níu mörkum

á brattann að sækja hér í kvöld

samanlögð úrslit gilda en eins og við vitum getur allt gerst í íþróttum við hefjum upphitun

þarnæsta ári segir aðalhagfræðingur Íslandsbanka enn ein samdráttarspáin fyrir þetta ár var birt í dag karl og kona sem eru ákærð vegna íkveikju á Selfossi þar sem tvennt lét lífið eru bæði sakhæf að mati geðlækna aðalmeðferð í málinu hófst í dag leiðir stjórnarmyndunarviðræður í Danmörku sem hefjast í fyrramálið hún er langlíklegust til að verða næsti forsætisráðherra og byrjar á að ræða við Lars

forsætisráðherra Íslendingar sofa almennt of lítið og neysla orkudrykkja hefur aukist verulega undanfarin ár samkvæmt athugunum landlæknis heilsa íbúa og lifnaðarhættir geta verið mismunandi eftir landshlutum með svokölluðum árvaka er hægt að sjá þegar laxar með ganga upp laxveiðiár áætlað er að tveir slíkir teljarar

gott í sjónvarpi í bili fréttir alltaf á punktur is og næst í útvarpi

sjónvarpi klukkan tíu sjáumst þá